L'elefanti fòrmanu gruppi cu li so' membri di la famigghia pi stari a lu sicuru e aviri forza tutti nsèmmula. Quannu l'elefanti camìnanu, è fàcili vìdiri l'elefanti granni nni li estremità mentri chiddi nicareddi sunnu nni lu menzu. Chissu pirchì l'elefanti granni protègginu a chiddi nichi in casu ca 'n àutru armali, ca po èssiri la tigri, vulissi attaccari. Solitamenti na famigghia è fatta di ottu - deci elefanti